സ്നേഹിഥുല മന ജീവിഥമ് ലോ മുക്കേമയേന പാത്ര। പോസിസ്ഥരു മന അലോഛനല്ലനു പ്രബവിഥമ് ഛീസ്യ്। വേക്ഥുലലോ സ്നേഹിഥുല പാത്ര ഏന്ഥോ കീലകമ് ഓകേ। തരഹ അലോഛനല്ലലതോ ഓകേ സാമജിക വര്ഗാനി। കിഛേന്ദിന സ്നേഹിഥുലതോ മത്രമേ മൈഥ്രി പേന്ഛുകോദമ്। കന്തേ ബിന്നമൈന നേപധ്യലു ഉന്ദി സ്നേഹിഥുലനു। കലുഗി ഉന്ദതമ് ഛാല പ്രയോജനകരന്ഗ ഉന്തുന്ദി। ഇഥി മനകു കോഥ അനുബവലനു വിബിന്ന ദ്രുക്കോനാലനു। അന്ദിസ്ഥുന്ദി ഭിന്ന സ്നേഹിഥുലു ഗുമ്പുനു കലുഗി ഉന്ദതമു। ലോ കലുഗിയ പ്രയോജനലു വിബന്ന സമ്സ്ക്രുതുലനു। അര്ധമ് ഛേസുകോവദമ് വിബിന്നമൈന അലോഛനല്ലനു। വിധനലു തലുസുകോവദമ് വേക്ഥിഗഥ അഭിവ്രുദ്ധിക। ഥോദുപദദമ് വ്രുഥിപരമയന പ്രയോജനകരമയന। അദിഗ മരദമ് മനസു വിസ്തരിന്ഛദമ് സഹകര। ഭവന പേരഗദമ് ഇതുവോന്തിവി പേരുഗുധലകുമ് കരനലു।